चेनसॉ एक मशीन हे आमि हातिं दव्रुन वाडले वाडले जाडा कापी। चेनसॉक खुप ब्लाडी असता जें धडक्ते आसां। ते ब्लाडी जोरान गुवता की जाडा कापी।